No verevät peetäs iks armastusõ värvis ja egäsugutsit süämekeisi sõbrapääväl tetäs vereväst. <noise> Aga pall'o om ka sääntsit verevit viljo: egäsugudsõq tomadiq ja vabarnaq ja ubinaq ja, mis ommaq kah väega ilosaq.